Ny loko mena zany midika hafanam-po sy fitiavana ary ny tonga antsaiko voalohany: <hesitation> ny tolom-panafahana nataon'ireo mahery fo tamin'ny- <hesitation> tamin'ny taogno fahigny, ary koa ny loko mena zany agnisan'ny hoe mahamariky hoe maritiry nisy niaritry ny fijaliana ohatra hoe tamin'ny Jesoa zoma masina igny loko mena zany atao.